ପାହାଡୀ ଚେଲୀ ମାନେ କିପରୀ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଏବଂଗ ତିକ୍ଖ ପାହାଡ। ଉପରେ ଚଡନତୀ ସେ ନିଜର ଖୁରାର ପ୍ରଯାଗ କରନତୀ ଜେଵଂ ତକୀ। <hesitation> ବହୁତ ଲଚ୍ଚିଲା ବହୁତ ତିକ୍ଖ ଏବଂଗ। ବହୁତ ଏଜାଇଲ୍ଡ ତାଂକର ଗୋଡୋ କିମବା ମାନସୋ ପେସୀ ସବୁ। ଅନ୍ଯୋ ଚେଲୀ ମାନୋଂ କୋ ଠାରୂ ଲଚ୍ଚିଲା ଏବଂଗ ତକ୍କତ୍ଵର ଥାଈ। ଜେଵଂ ତୀ ପାହୀ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚୋ କିମବା ତିକ୍ଖ ପାହାଡ ଉପରେ। <hesitation> ସହଜରେ ଚିବା ସିଵା କୋଈ ପାରୀ ଥାନତୀ।